Luuwoe a nyii hiŋi ii kuŋ a kpɛ fɔa. Hiŋi chɛŋsiiɛ bɛ lɔ nu ii boɔ, orɔɔ ii ye, ii ya fɔ. A nyii. Bɛma luuwoe, ya kpɛ fɔe, a yɛ ii basa bɛna. Bɛma kɛ hiŋi ii lɔ ii luuwo lɔŋdɔ wa fɔ, ya tae kaŋɛ bɔ, hm. Ii be kuŋda o. Bɛma mɔɛ nui tia kɔ fɔna, ii tia luuwo maŋde fɔna. Mɔɛ nu bɛ anu ta fɔna. Mɔomɔ be nu ai to a jajɛ ii ma. ɔɔ ii wa bɛ ii ko mu ma, ii be kuŋda ma. So luuwoe wae a kpɛ, a fɔ, a nyii. Hiŋi lɔ chɛŋsiiɛ bɛ nu ya koa, ii fɔ.